देखो सा हुकम आज कल री जमाना में हर मीनाक ना समज री मायी रेवा वास्ता आर्थिक सहायता चावा है। वणा आर्थिक सहायता समाज मांक री जरूरत पुरी कौन कर् सका। आण मा सरकार वण्णु मदद करवा चावा ज्या कि वणा ना नौकरी देवा चावा।